Jake indó iin techoá <hesitation> ndó nayo'o ján <hesitation> <hesitation> dakendo nayojan kuininró jakin nroyo'o, nú nrekú nre nuvee nré nua anrivi té tekú xhité <hesitation> adan, <hesitation> kandó <hesitation> ninandoté jakú nachidetandó iin escalera.